<hesitation> Magnana kiraro <hesitation> fôlo, fôlo eo kiraro agnanako de karazany aby <hesitation> kapakapa misy telo de baoty misy efatra de kapa <noise> fentigny mandeha mivavaka kapa mihaja zany misy karazany telo de <hesitation> kapa fentiko mandeha misy aroa.